Man kuniga o'rtacha <hesitation> yarim soat jismoniy mashqlar bilan shug'illanaman. Faqat otjimaniya uchun ketadi. Xaftasiga bu tahminan uch, uch yarim soatni tashkil etadi. Bu menga sog'ligimni <hesitation> saqlash va o'zimni yaxshi va energiyaga boy his qilishim uchun yordam beradi.